في مدينتي، أعتقد أن الشخص العادي ينفق حوالي ميتين إلى ثلاث ميه ريال سعودي على الطعام إسبوعياً. وهذا يعني تقريباً من ثمان ميه إلى الف وميتين ريال شهرياً. طبعاً، المبلغ يختلف حسب العادات الغذائية والمكان.